Cuaneh popatla, ajalahtzin yetzmetl, queltunilih uo tla camo nochihchiuilia yestli ica miyac luntoh ica xonactl, nochi inon nicuah neja de inon nicua nochi tihcuah yenon. Amo ticuah simi nacatl amo, tehuan ya inon, nicua tichohchonti nochi ticuah yenon, amo itlah ocse ittosqueh de nacatl itcuasqueh, amo san ticuah ya yenon, itcuasqueh yenon uo siempre de nicua <hesitation> amo ica siti quicuah yenon. Nochi tachihchiuilia uan ticuah, ticuah yenon, ticuah nochi tli <hesitation> nochtli paxo cah xopantlah oncah tehuan ticuah, ticuah isentle selic tehuan ticuah tochihchiuilia iyoca chili uo ticuah hora vielic ca ino caticuah uo inon vielic ticuah tehuan velic ticmatih porque tovehpoqueh tichihchiuiliah toncou ua inon otcuayah, otcuayah uan inon ticuah uo hasta axan simi ticuah ya yenon, tochihchiuilia uan tecuah ittlahtlacuah uan cuali, inon milauac pos tehuan ticuah, topeluan acquinehnequih, pero tehuan ticuah porque tehuan de por sí tovehpolqueh ica inon ticuah.